फलफुल झिक्कै झीक्कै प्रकारका हुदा छन् । ति सब्बै फलफुलको नाउ चाइ मुलाई था छैन । मुलाई था भयाका नाउ चाइ केलो ,सुन्तलो त्यसैगरी स्याउ भयो अम्भा ओखण, नास्पती अनार भैहाल्यो ,कीबि त्यसैगरी कटहर भयो त्यसैगरी भुइकटहर छुट्टै हुदो छ अझ खरबुजो हुदो छ तरभुजो त्यसैगरी सुन्तलो हुदो छ, त्यसैगरी लिच्चि भयो त्यसा झिक्कै झीक्कै फलफुलका नाउ छन सब्बै फलफुलका ना त था छैन त्यै भैखेर मुलाई था भयाका चाइ यत्त्ती हुन् ।